Bien wula mood depende qa'sa mood na chapaam kotaq chikop porque la kotaq chikop kotaq ak'ach kiyooq ra sobre antes wila naq kotaq winaq nkiyooq b'eh kotaq ak'ach entonces are' mas nkib'araj kotaq ak'ach